Niŋkə' nə' kə' aa re ləykə tew liikə bəni sə nə' mə rere naykə rɨm rɨni ani mə kən za mə kən bə liikə, mə kən bay gur ma dələ ko'o' mə kən dələ kōō mə kə lii nə' kə', mə re lūūkə pa' ma kəw mam mare ma niigə, zal kulə aa mən kən nii mam zal kulə aa nə' kə', mə gipus, mən za mə pe kil ma ɨɨ mə kə ɨɨ nə' kə man gaw zɨɨ a' kə rɨm kən bəm nə' kə' mə re pe kə' ma re ləysəgə' zal iyə ma ləy zal iyə nə' kə' sai ma yūūrə jiwlə ma kən yūūrə, jiwlə nə kə' mən kisə dikə'ryə mə kən kisə dikə ryə nə' ma rɨɨ. Mə kən fɨɨ tew kən kpanə' ar kən warə nə' kə' mə re lūūkə pa' mə kən lūū pa' nə' man gaw ma yūūrə ba fiwlə ban mə kə yūūrə ba jiwlə nə' kə' dan ma vasə gukə ma kən vasə gukə dii nə' kə' mə re pe kə', mə re kpūkə nūte' ma ne, mə kə kpū nūte nə katurun ma usə musə makənn usə musə nə' kə', mə kən va gūkə ko i kə day nə' ma bu dəl iyə aw mə re, i re rwidənəgə, mə rey rwidənəgə i pey jam ya, i pey jam ya, i da wombu ganu ya ai pat i bə i kergənəgə yakəl niya pat, may piya pat aa pey wombi ganiya.